हठी जो ची न वो सामाजिक जानवर चीसमाजिक कन अपने दगड़िया कई लिए सुतराक्षा प्रदान करदु जब यु रहन्दा ज्ञान का अदन करदा सामाजिक बंधन सैसई मुक्त हौंडा बचो की देख भल करदा एक दुसरो कई समोहि व्यवहार होन्दु येकुए और सांगत साई बचाव होन्दु एक झुण्ड मई रहे कई